Tarihi lesdi mai kanjum on demngal belgae. demngal mai on wati lesdi mai latti fere ha duniyaaru. demngal mai ha lesdi mai on be volwata. demngal mai Bo do nder sanadu ko lesdi mai dari dow kosde majum warugo hande.